Kalpana karogi ek din aisa shahar bane jo puri tarah se pani ke andar bas jave. Is shahar ka naam jalnagar ho jahan har chij pani ke bhitar ho jaate hai. Brij bhasha mein ise samajhte hue nivasi aur unke ghar jalnagar ke nivasi pani ke niche vishesh gharon mein rahte hain jo drishti se saaf aur surakshit hote hain ine grahon ke diwaron mein saaf aanch lage hote hain jisse bahar ka sundar jal jivan dikhta hai gharo ma vayu nirantar pranali hote taki taazgi bani rahe. Log yha prakrtik sansadhno ka samman karte hain aur pani ko bachane ko puro prayas krte hain. Kam aur roji roti yah shahar samudra ke niche vyapar viggyan aur krishi ke naye naye tariko se chalto hain. Log apni rojiroti ke liye samudra mein kheti karte hain.